ଆପନୋଂ ମତେ ଜାପାନ ରୋ ପାଣିପାଗୋ ଵିଶର କିଛୀ ବତ୍ତେ ହୀ ପାଈଗୀ। <hesitation> ଏଠୀ ଚାଇନିଯୋର ପଡାସୀ ଦେଶା ଜାପାନ ଵିଶରେ ପୋଚରା ଜାଈଶୀ। ଜାପାନ ରୋ ପାଣିପାଗୋ କିପରୀ ଅଟେ। ତହାଁ ଵିଶରେ କିଛୀ ବତ୍ତେ ହୈ କୁଛ ପ୍ରୋଶନାରେ ପୋଚରା ଜାଈଶ। <hesitation> ପ୍ରୋଶନାରେ ପୋଚରା ଜାଈଶୀ।